Yanuxu ñakuechi ña'a kuechi iho ján tendakuaña ñe'i nai ndañuu yadukui yaduku tui yadiki futbol ñadute yaduki, ndanina ndadiki yavai ndai jai nunai ndadikero kachí chí vichi ndanari chaun nunai yanduku tenduña nduuya, ndadiki escuela yadii nuu cancha iho diki dikia <noise> yeñain ndadiki takan ndañuu ñei xana'a, ñei chain ndadiki <noise> taka chini ndadiki yeio ñiooko yeu uu yunai onre yadiki yadiki <noise> yadiki basquet bol ndadiki futbol ndoko nani <noise> iyadiki iho ndichitu, vichi luchi vichi uxi kuiyai yakutui ndava te nani regidor nuxua ndava nekañente ñen ndañuu yandiki ho iho ndai chiluu tuu ndadiki aydiki tuu escuela ndichi escuela primaria yadikitu, yandikitu pero yandukuka kuechi ñe'e kuechi ndee ñeon, ñeon oon ñeon uu ndichi ne yevo'o ndichiajan kudichi yanduku. <noise>